I Kanada dia firenena manana fiteny roa, ny frantsay sy ny anglisy. Ny mponina ao aminy an, olona tena tia miaina manodidina ny zavaboary sy mitandro lalandava ny zavaboary. Dia toy ireo Japoney, ry zareo tena tia manaja olona be sy miaina anatin'ny fifanajana.